. Ne eya lebe na lãvia ne ma nye nao dzidzi ɖea, n ele mumua, a doe dzɛlɛ, a tsɔe a tsɔ ɖo dzo me, a nɔ dzɔtɛ ɖui. A kpɔ be bena ŋgba nyi nene ela bi dzɔ kpla dzɔ kpɔa ne ya bia, ya bi nyuiɖe, a ƒu nyuiɖe ya nɔ ɖe dze me ku susu be ne ma nɔe dzidzi ɖo alo ou soit ya daɖɛ frizidɛr me nem bena frizidɛr me le ashi woa a do dzɛlɛ, a tsɔ shia, alo ya tɔɛ a tsɔ daɖe ƒe. Ne enyi be na e do dzɛlɛ tsɔ shia, o yɔnɛ bena o ŋtɔ o yɔnɛ b lããvi. Eya tsɔ shia. Ŋdɔkusu ya ɖui nyuiɖe ya ƒu kpɔa a nɔ yi dzidzi ɖe. Alo nɛ eyi tsɔ daɖe eƒe etsã nɔna dzidzi ne etsɔ ɖana deshi ewa gba nyɔna nyiɖe. Vɔa ne etɔɛa, eva dze na ƒuƒu gaɖome. Ne etɔɛ woɔa, ne enyi be li o ke tɔ mɔa, a trɔ va dee le dzo me viɖe kpɔa evɔ. Enɔna dzidzi ɖe na ame. Eya lebenɛ nene ma. Eeya ya ye eyia egba nyɔna tsɔ wu. Ne eyi tsɔ ɖe dzɔ wo keke daɖe ƒe kpɔa, enɔna na ame dzidzi ɖe. Eya lebenɛ daɖe ƒe. Ne eyi lãvia eƒu nyuiɖe daɖe ƒe kpɔ evɔ, eya nyi kaka eya wɔ kɔshiɖa ɖeka ya nɔ ve. Ne eƒu nyuiɖea vɔa ne me ƒu nyuiɖeoa ne ewɔ ŋkeke tɔ kpɔa egble na.